өмір ғайып кейбіреуде ол ешқашан болмаған
өмір шаттық өмір бақыт кейбір жанға ол қонбаған
өмір ғайып кейбіреуде ол ешқашан болмаған
өмір тартыс өмір майдан тірлік үшін күресесің жан беріп
өмір арман өмір жалған ешқашан да болмайды ол мәңгілік
өмір шаттық өмір бақыт кейбір жанға ол қонбаған
өмір ғайып кейбіреуде ол ешқашан болмаған
өмір шаттық өмір бақыт кейбір жанға ол қонбаған
өмір ғайып кейбіреуде ол ешқашан болмаған
өмір шаттық өмір бақыт кейбір жанға ол қонбаған
өмір ғайып кейбіреуде ол ешқашан болмаған
өмір шаттық өмір бақыт кейбір жанға ол қонбаған
өмір ғайып кейбіреуде ол ешқашан болмаған
өмір ғайып кейбіреуде ол ешқашан болмаған
сәлем саған сәлем саған туған ел
елорда уақыты он нөл нөл
таңғы шоу
достар эфирде таңғы шоу және дәл қазір біз жандос сейдаллиннен жаңалықтар тыңдап алайық жанды дауыста
одан кейін әрі қарай таңғы шоуды біз самал және заман тобымен бірге жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
студияда жаңалықтармен жандос сейдаллин
кеше елордада салынып жатқан абу даби плаза нысанында қосалқы мердігерлік ұйымдардың жұмысшылары жиналып еңбек шартына наразылық білдірген
еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі бердікбек сапарбаев нысан жұмысшыларының талаптары туралы айтып берді
жұмысшылар бастапқыда мынандай талап қойған бірінші түскі ас мәселесі
түскі асқа жұмыс беруші бес жүз теңге төлейді ал шетелдік жұмысшылар арнайы асханада тамақтанады
қазақстандықтар бес жүз теңгенің аз екенін және оны көтеру керектігін талап еткен
және де жұмысшылар жұмыс уақыты мен жалақы мөлшерін көтеру мәселесін айтқан
қазіргі уақытта арнайы комиссия құрылды олар шетелдік және қазақстандық жұмысшыларының жалақысын анықтайтын болады
қазақстан республикасының еңбек кодексіне сәйкес жұмыс жағдайы бірдей болса жалақылары да сондай болу керек
егер де мұнда заң бұзушылық болса біз құқық қорғау органдарымен бірлесіп шара қолданамыз деді министр
бүгінгі күнде түркістан облысы арыс қаласында жүз отыз алты тұрғын үй қалпына келтірілді тағы бес жүз жетпіс бір үйде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр деп хабарлайды тенгринюс тілшісі
арыс қаласындағы үйлердің сексен бес пайызы жөндеуді қажет етеді ал қалада жұмыс істейтін құрылыс компанияларының саны жүз он сегізге дейін артты
бүгінде тұрғын үйді қалпына келтіру бойынша ауқымды іс шараға бір мың бес жүз қырық алты құрылысшылар қатысып сексен алты арнайы техника тартылды
еске сала кетейік индустрия және инфроқұрылымдық даму вице министрі қайырбек өскенбаев бастаған жұмыс тобы қазір арыс қаласында жүр
жақында ол арыс қаласындағы барлық үйлерді бақылауға алатынын және күнделікті мониторингте ұстайтынын хабарлады
жаңадан тағайындалған алматы қаласының әкімі бірден қызу жұмысқа кірісіп кетті
алматының жаңа әкімі шұғыла ақшам ауданында бірінші тамызға дейін газ тартуға уәде берді
газ тарту мәселесін бақытжан сағынтаев ерекше бақылауға алды деп хабарлайды тенгринюс тілшісі
шұғыла мөлтек ауданда газбен қамту өзекті мәселе бірінші тамызға дейін газ келеді ол менің жеке бақылауымда деп жазды қала басшысы твиттер желісіндегі парақшасында
сондай ақ қала әкімі наурызбай ауданында болды ол тұрғындармен кездесіп толғандыратын мәселелерді талқылады
олар ауызсу абаттандыру инфроқұрылым және электрмен жабдықтау мәселелері
қарағандыда домбыра күні тойланбақ мерекеде екі жүз домбырашы қарағанды орталық саябақ жағалауында өнер көрсетеді
жетінші шілдеде өтетін үлкен флешмоб концертте музыка мектебінің екі жүзден астам домбырашы оқушылары мен оқытушыларының
сонымен қатар тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі сарыарқа адай және балбырауын сияқты танымал күйлерді келушілерге сыйға тартпақ
домбыра күні жыл сайын шілденің бірінші жексенбісінде аталып өтіледі
әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін қайта тыңдайтын боласыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда отыз градус күн құбылмалы нұр сұлтанда плюс жиырма үш градус жылы
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
өлеңімнің өзегісің жаным соны сеземісің
сеземісің жүрегімнің сен деп соғарын
түсімде емес өңімдесің көңілімнің төріндесің
өмірдегі сенсің бағалым
байсалдысың байыптысың маған ғана лайықтысың
лайықтысың сен бақытты болуға жаным
мөлдірімсің кәусәрімсің балдәуренім бал шағымсың
орындалсын жаным қалауың
қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім
бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат
мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың
өзіңе жазған әнімді тыңда
қызғалдағым ізгі арманым өзгелерден қызғанамын
махаббаттың бір келеміз туын құлатпай
бізден барын аямасын құшағында аяласын
өмір жолын мәңгі жылатпай
қол ұстасып ажырамай қиындыққа төзіп оңай
бір жүрейік жас жанымыз тауып жарасып
ешқашан да біле алмайды түсінбейді ұға алмайды
жалғыз жандар бақыт бағасын оу
қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім
бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат
мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың
өзіңе жазған әнімді тыңда
қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім
бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат
мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың
өзіңе жазған әнімді тыңда
қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім
бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат
мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың
өзіңе жазған әнімді тыңда
қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім
бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат
мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың
өзіңе жазған әнімді тыңда
таңғы шоу
ай ай ай ай ай заман ай деген хат келіпті саттар ерубаев бауырымыздан ассалаумағалейкум
әсет қарабалин заман тобының мүшесі самал ермахан самал тобының мүшесі бүгін бізде қонақта таңғы шоу
жаке ассалаумағалейкум бұл жігіттер ііі бойында летникте отырғанын көріп амандасып селфилеткенмін дейді
тамақ ішіп отырған шығарсыздар иә
енді негізі жұлдыз фм радиосы ы жаңағы бірге оқимыз деген жоба жайлы бұрында да айтқан еді бұл жоба компаниясының қолдауымен өтіп жатыр
і жобаның негізгі мақсаты қазақстандықтардың жас буын арасында кітап оқуды насихаттап және қазақ тіліндегі туындыларға і қызығушылықты арттыру болып табылады
және де сол үшін і бірге оқимыз жобасында түрлі жаңағы тестілерде жарыққа шыққан болатын массагет нүкте кизет порталында сол тестті өтсеңіздер болады мхм
ассалаумағалейкум жұлдыз фм і бүгінгі қонақтарға ризамын самал тобындағы самал бауырымыздың жеке орындауындағы әнін қашан тыңдаймыз
азғантай уақыт қалды мен де ойымда бар осы бір екі әнді өзімнің дауысыма келетін жаңағы жақсы көретін бір екі әнім бар соны орындасам ба деген
оның біреуін мен сұрап отырмын
оның біреуін әсет сұрап отыр
өзіңіз жеке орындауға ма мен өз өзімді ойлайтын адам емеспін ғой
сол самалмен бірге деп отырмын
дуэтпен деймін жалпы і бүгін енді жаңа ән алып келдік қой
өздеріңіз манағы сол үшін шақырватсыздар ғой жалпы жарнамалап халыққа таныстыру үшін
ііі бізде де өзімізде де бір былай енді радиолар бар ғой енді көбіне осы жұлдыз фм көп шақырады
ыыы ы өздеріңіз жақсы көргендіктен деп ойлаймын және де
самал тобымен тағы бір ән шығарсақ енді сол әнге біз клип түсірсек пе екен деп отырмыз иә
ол қайда түседі екен ол клип
негізі дубай деп отырмыз бірақ білмеймін ііі турцияға баратын шығармыз
а балалық шақтарың өткен жаққа барайын деп тұрсыңдар ғой
мен өзім жалпы балалық шағым көбіне дубайда өтті
жалпы дубай деген қалада қызылқоға деген жер бар
топырақ тауына өскен көбі біле бермейді дейсіз ғой көбі біле бермейді
саттар ерубаев жазып жіберіпті сексен бестер қайда деп эй
әсет қай жылғы мен мың да тоғыз жүз сексен жетінші жылы туылдым
заман тобын тыңдап жүреміз дейді ол кісілер айтып жатса медет мырзаның дауысынан танып қоямын медет қайда дейді медет
медет демекші медет бар жақсы
медет дегеннен түнде көрдім медетті
арай тобымен шатастырып отырған сияқты негізі жоқ жақсы ғой жақсы ғой
егер заман тобын арай тобына шатастырып отырса значит заман тобының біраз жетістікке
біраз жетістікке жетіп өзінің манағы дәлелдегені деп есептей береміз ғой
әсеттің негізі мамандығы қандай екен дейді
негізі мамандығым мамандық демекші
құдайға шүкір мхм енді нағыз енді былай болып кетіватсақ юрист болып кетемін бе деген
жақсы әсет қарабалин самал ермахан таңғы шоу жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
ғашығым ай ғашығым айдай аппақ асылым
ақ жүзіңді көргенде теңіздей толқып тасыдым
ғашығым ай ғашығым айдай аппақ асылым
ақ жүзіңді көргенде теңіздей толқып тасыдым
өзіңе арнап әнімді салайыншы ғашығым
көңілімнің кілтін табайыншы ғашығым
ақ ерніңнің шырынын алайыншы ғашығым
бал шырынның дәміне қанайыншы ғашығым
ғашығым ай ғашығым айдай аппақ асылым
ақ жүзіңді көргенде теңіздей толқып тасыдым
ғашығым ай ғашығым айдай аппақ асылым
ақ жүзіңді көргенде теңіздей толқып тасыдым
айтар едім өзіңе сөз жетпейді ғашығым
үрей билеп бойымнан сөйлетпейді ғашығым
қалайын мен өзіңе сөйлеп мейлі ғашығым
мұндай күндер аңсаған кездеспейді ғашығым
ғашығым ай ғашығым айдай аппақ асылым
ақ жүзіңді көргенде теңіздей толқып тасыдым
ғашығым ай ғашығым айдай аппақ асылым
ақ жүзіңді көргенде теңіздей толқып тасыдым
ғашығым ай ғашығым айдай аппақ асылым
ақ жүзіңді көргенде теңіздей толқып тасыдым
ғашығым ай ғашығым айдай аппақ асылым
ақ жүзіңді көргенде теңіздей толқып тасыдым
ғашығым ай ғашығым айдай аппақ асылым
ақ жүзіңді көргенде теңіздей толқып тасыдым
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
бүгін бізде қонақта әсет қарабалин заман тобының мүшесі және самал ермахан самал тобының мүшесі жігіттер тағы да қош келдіңдер
жаңа ән туралы сұрағымыз келіп отыр
бейнебаян қашан шығатын болды және і әзілсіз айтыңыздаршы бейнебаянды қай жерде түсіресіздер ыыы сценарий қандай болмақ шамамен
енді балалық шақ дегеннен уже өзі түсініп тұр ғой енді түсінікті ғой енді сөздерінен
кеше жігіттердің манағы клипмейкерлердің сұрауы бойынша қазіргі балалармен
қазіргі балалардың мына соткаға отыруымен бұрынғы өздерінің манағы разница қандай жер мен көктей ғой соны көрсетейікші балалық шақ
мен мысалға ыыы ләңгі тептім асық ойнадым
і ағамның қырық кішкентаймын ғой қырқыншы размер конькиіне басына не тығып мақта тығып коньки тептім
ііі хоккей ойнадым
мәссаған біраз нәрсе істепсің бала кезіңде
аттың не ыыы сиырдың аттың боғымен жоқ қой ол тезегімен де тезегімен
қатып қалады ғой еще қыстың күні жоқ ол жасыратын ештеңесі жоқ иә
шаңын шығарып аллергия болсақ та гараждың ішіне қораның ішіне кіріп алып ләңгі тебетінбіз
сен бала кезіңнен аллергиясың ба бала кезден кішкентай мен айтайын сегіз тоғыз жасымнан бастап
менің әке шешем үйдегілер жалпы ағаларым қойдың алдына далаға шөп алуға қораға кіргізбейтін мені құтырып кетеді де менің шаңнан
а ерке болып рахаттанып өскен екенсің өй жаман ерке болдым ғой
еще жаңағы үйде манағы
иә ерке дегеннен шығады өзі жалпы а өнерлі жанұямыз жалпы бізде ауылда мхм
енді түсінікті бала кезіңде коньки ы
бейнебаян демекші бейнебаянға қайтып оралайын сол манағы бейнебаянды сол көрсеткіміз келеді сөйтіп
а болды түсіндік неге десеңіз қазір ауылдың бір ы жалпы ауылдық кездегі бала кездегі ауылдағы өткен кездегі айтысатын болсақ әңгіме таусылмайды мхм
бұл бір арнаға тоғыстырып мына бейнебаянның ішіне сыйғызайықшы деген бір
сондай бір немен түсірейік деген ойымыз бар іхі
салыстырмалы түрде жұлдыз фм нің мына спонсорлығымен
ақбибінің бір жалақысына ақ түсіріп тастайсыңдар оны
былай дейді жаңағы енді әсет сен балалық шағыңда не істегеніңді айттың ғой
самал балалық шағында не істеді екен аранжировка жаздың ба не істедің
ііі бұл сөзіңде жаны бар негізі мен көп жаңағы он бір жасыма дейін і бала болып ойнап алдымдағыны он бір жасымнан бастап ііі тойға шықтым
ол кезде ямаха деген болды фанаграмма болған жоқ
барлығын бір адам ойнайды басын аяғына дейін
сол аранжировка дегеннен шығады ыыы аранжировщик болдым он бір жасымнан бастап
былай дейді астанада кішкентай бөлмеде тұрдық қой мында сексен квадрат метр пәтер іші кең сарай дейді жәке өткенде екі билет ұтып алдым пәтер алдым бағдарламамен
барша халқыма бүгінгі күн берекелі болсын дейді әумин әр қазаққа бір баспана деп әумин деп қояйықшы
жандарым күндерім қазақтарым
менде жасқы бір ән бар сөзін тегін беремін дейді кім алады дейді
жақсы бір ән бар сөзін тегін беремін дейді
жалпы қазір енді сөзге ән жазудан гөрі оңайлылауы ыыы әнге сөз жазамыз иә
иә әнге сөз жазған бізге ыңғайлылау
аман болсын әндерің тыңдармандарың көп болсын өзім сүйіп тыңдаймын жүрекке жеткізіп шырқайды дейді рахмет мхм
ернар айдар бауырымыз ыыы жаңа қосылып ассалаумағалейкум деп баршамызбен амандасып сәтті күн тілеп кетті рахмет дейміз ернар айдарға
ыыы бұл бейнебаян түспеген бе сонда әлі енді бұл идеяны ұрлап алмасын бекер айттыңыздар ғой дейді ал
жоқ бұл идея ол бар деп ойлаймын бар ғой жалпы
бірақ енді біздер деген былай балалық шақ дегеннен кейін ол уже тақырып ясный ғой ол
мхм ол жерде мектеп туралы айтқан
ойын баласы ойын баласы мектептен шыққаннан кейінгі манағы ыыы қыздарды шығарып тастайсың үйіне дейін
сол сияқты ауылдың өзінің темасы ғой мхм
қайырлы таң қалдарыңыз қалай осы заман тобы маған қатты ұнайды аман болсыншы мақпалдан сәлем рахмет мақпал көп көп рахмет
мақпал ыыы тұрақты тыңдармандарыңыз сияқты
і өмірқұл ағам сәлем айтуда дейді арал кизет дейді мхм саламат болсын
ал енді өздеріңіздің алдағы уақыттағы жоспарларыңыз қандай мысалы күзге деген не істейсіздер күзде
күзде әдетте бәрі концерт беріп ал самал тобы мен заман тобы не істейді екен
жаңа айтқандай клипке дайындық қой
студияның ремонтын бітіру студяның ремонты бар сосын заман тобымен тағы да бір жақсы дуэт жазғымыз келіп жүр ән таңдаудамыз қазір
басқа самал тобы кіммен жұмыс істейді тек лұқпан ағамен ыыы заман тобымен істейсіздер ме әлде
білмеймін әзірге жұмыс жасаватқан кісілеріміз осы кісілер
кіммен жасағыларың келеді
әсет сенің телефоныңды дауысы шығыватыр
кіммен жасағыңыз келеді дейсіз бе
қазақ эстардасында кіммен жұмыс жасағыларың келеді
әншілермен бе иә
сұрақты дұрыс түсінсек кімге ән жазып ыыы немесе дуэт жаздырып біздің әнді шырқаса немесе сонымен сол әншімен дуэт жазсақ деген мхм
қазір ііі көп қой
мысалы бір екеуін айта кетсеңіз самал тобының талғамын білейік деп едік қой
самал тобының ба иә
ыыы нұржан керменбаевпен бір жақсы дуэт жасағымыз келеді
ғаділбек жанай деген бажам әлі көршім мхм сол кісімен жақсы жұмыс жасағым келеді
ол кісілер біледі ме
жалпы ұсыныс тастасаңыздар келісетін секілді
ән ғой ән өте бір жақсы ән керек
апа ау сенің арқаң әнін айтса дейді
ақ шашты көрдім апа ау самайыңнан
байқадым терең әжім маңдайыңнан
жәудіреп жас балаша жаутаңдайсың
сезіледі шаршағаның апа ау жанарыңнан
әсет мен айтпай ақ қояйыншы самал айтсыншы деп отыр еді мінекей біздің тыңдармандарымыздың өтінішін далаға қалдырмай
таңғы шоу бітпей жұмыс істемейді деп жатыр менің әріптестерім дейді мәдина
шыдаңыздар енді аз ғана уақыт қалды ғой
жалғастырамыз қонақта әсет қарабалин самал ермахан
таңғы шоу
сағыныштан жанарға толған
көз жасыңды көру де арман
өткен күннен елес болып қалған
махаббатың шапағатты таңымбысың
таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда
өртеген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла
таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда
өртеген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла
сені ұмытар дәрмен жоқ менде
жаным оған сен мейілі сенбе
жақын келіп жанымды тербе
жүрегімнің жалынысың сағынышым
таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда
өртеген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла
таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда
өртеген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла
таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда
өртеген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла
таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда
өртеген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла
таңғы шоу жұлдыз фм де
өте керемет жауап деп ойлаймын ііі заман тобынан әсет қарабалин келді ерген жоқ самал тобынан самал ермахан келді нұрпейіс жоқ
неге деген сұраққа әсет жаңа жауап беріп жатыр і заман тобында бірінші куплетті мен айтамын самал тобында бірінші куплетті самал айтады
өзіміз келіп екінші куплетін айтып шегелеп кетеміз дейді ғой еще ары жағында шыңғыратындарымыз бар дейді
енді ііі нөмірді қайталай кетші тікелей эфирдің жиырма жеті үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір
мінекей сегіз жүз жеті жүз жиырма жеті үш сегіз жүз сексен сегіз жүз
негізі бізге қазір хабарласып жатыр екен алып көрейік пе әлде кейін алайық па
алло деп көрейік ал алло
саламатсыз ба мен бағанадан бері звондап ала алмай отыр едім
есіміңіз кім аружан
аружан ал қош келдіңіз онда бүгін бізде қонақта білесіз ғой кім екенін иә білемін самал тобы мен әншілері және заман тобының әншілері іхі
мен бұл кісілердің өлеңін күнде күнде тыңдаймын десем болады ой рахмет
ііі бұл кісілерге мен тілек айтсам деп едім болады ма
заман тобының әншілеріне самғай берсін өрлей берсін дегім келеді ал самал тобына самалдай і самал желмен желпініп і көкке өрлеп
лұқпан ағамыздың қасында және де і дженнифер лопестің қасында ән айтуды
аружан жасың қаншада менің жасым он сегізде
астана қаласында байқауда самал тобының жаңа апа ау сенің арқаң әнін айтып гран при жүлдесін алып келгенмін
қандай тамаша
аружан самал тобының әнін айтып ііі гран при алдым дейсіз бе
олай болса самал тобының атынан сізге бір ән сыйға тартамыз
аружан бүйтіңіз сіз ііі самалдың инстаграмы қандай
аккаунт табыңыз инстаграмнан
сөйтіңіз де дайректіне жазыңыз жұлдыз фм ге қоңырау шалған сіздеріңіз әндеріңізбен ы гран при алған қыз мен ғой деп іхі
самал ағаңыз і мүмкіндік болып жатса сізбен кездесіп
кейін сізге бір ән сыйлап қалатын шығар жарайды ма аружан і жарайды
іхі жақсы сау болыңыз жақсы рахмет
өзің жақсы көретін адаммен радио арқылы тілдесу бақыт қой иә иә әрине күшті ғой
періште ғой енді жап жас қыз он сегіз жасар гран при алыпты і сендердің әндеріңді біздің әнімізді орындап гран при алған
енді дженифер лопеспен дуэт айтуды бұйырсын деп тұр ғой енді әумин айтқаныңыз келсін
сендер өйстіп самал тобы жалқауланып жүре беретін болсаңдар
апа болмай тұрғанда енді айтып алыңдар дұрыс айтасың
жаңа қазақстан эстрадасынан қойдық қой сұрақ енді шетелден қояйықшы шетелден кімді армандайды екен кіммен дуэт айтуды армандайды екен жігіттер мәссаған ал әсетжан
бүгінгі сұрақтардың бәрі саған арналған
менің күнім бе бүгін бүгін сен
не деген күшті бақыт деймін де жаңағыдай мүмкіндік болатын болса шетелдің әншілерімен ән орындау
түсіме де кірмепті шынымды айтсам бар ғой ойланып көрмеппін жаке
кімді жиі тыңдайсың шетелден
шетелден жиі тыңдайтындарым ба
енді сен ііі жаңағы өңдеуші болғаннан кейін
эдшеранмен кішкене келетін сияқты әлде
біраз адамдарды тыңдайтын
эдшеранды айтуға болады екен шынымен де
сен ііі өте сондай керемет тұлғалармен ән орындауға лайықты жігітсің
чумаковпен бір қосылып айтамын ба екен
ассалаумағалейкум қазақ елі ассаламауғалейкум жаке заман тобының әндері әдемі ғой неге хит болмайды екен түсінбеймін дейді ал
неге хит емес хит қой иә
а сіз анандай хиттер айтыватсыз ба жаңағы аспанға қараймын немесе қызыл өрік сондай неге сондай хит болмайды деп
ондай өлеңдер көп неғылмаймыз ондай жүрегіміз қаламайды ондай өлеңді
иә бірақ біле білсеңіздер тойда ғана орындалатын заман тобының той әндері бар ой жетеді
ал самал тобында бар ма тойда орындайтын әндер бар
нұрпейіс екеуің ғана шығасыңдар ма сонда әлде иә екеуіміз
иә керемет ол
ал олай болса тойыңыздың керемет деңгейде өткенін қаласаңыздар самал тобын шақырыңыздар заман тобын қайтесіздер өңкей жылаңқы әндер
самал ермахан әсет қарабалин таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
сағыныштан жүрек езілді қинап сезімді ұмыта алмадым
күндерімді санап күтумен іздеп жүремін жолыға алмадым
бітпес өмірдің теріп гүлдерін сені сүйемін
алаңдап бір түнді саған арнай
сағынышқа бағынып қиналып қалдым сызға малынып
азаптарға қамалып ызғарлы түн жамылып
жан сырымды сезіп түсінбей іштей қиналдым қайғы сыйладың
әлсіредім аямадың ғой салып арманға шексіз жалғанда
бітпес өмірдің теріп гүлдерін сені сүйемін
алаңдап бір түнді саған арнаймын
сағынышқа бағынып қиналып қалдым сызға малынып
азаптарға қамалып ызғарлы түн жамылып
бітпес өмірдің теріп гүлдерін сені сүйемін
алаңдап бір түнін саған арнаймын
азаптарға қамалып ызғарлы түн жамылып
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
не дейсің ақбибі бізге хабарласқан тыңдарманымыз бар досым есімі
ал алло алло алло
бүгін міне ііі нағыз талантты жігіттер келіпті қуанып отырмыз түһ
ііі өзім таксовать ететін едім былай жазбасақ та жұлдыз фм ашылғалы осы жұлдыз фм мен біргеміз рахмет досым
іхі мына заман тобындағы әсетке бір сұрақ қойсам деп едім иә иә бауырым
ерден бауырымыз жұлдызды жекпе жекке қатысты ғой иә иә
сол кезде сенің өзіңнің пікірің қалай болды енді көп халық қарсы болды ғой әлгі дұрыс болмады иә иә халық айтса қалып айтпайды дейді ғой
бәріміз де айттық ой оны деген кәдімгі айтқанда бір ай айттық қой қақсалап
бірақ енді ол енді адамның дегені емес алланың дегені болады дейі солай енді солай болдырып тұр ғой енді оны
қазір анау біреуді жамандап ойбай мынанікі дұрыс емес мынанікі бұрыс деп айту да і қиындау
неге десеңіз жалпы ыыы негізі енді өнердегі барлық сол жерде жүрген өнердегі ағаларымыз өнердегі бауырларым
сондықтан мынанікі дұрыс мынанікі бұрыс деп айта алмаймын неге десең халықтың бәрі біліп отыр ғой жалпы оны айтатын болсақ
сондай болғаны болғаны рас енді ол енді
оны қайта қайта айта берудің ііі несі жоқ деп ойлаймын оны айттық ол айтылды ол жындандық
і ренжідік те оны бірақ енді бәрі сол бір қазанның ішінде қайнап жатқан адамдар болғаннан кейін бір бірімізбен жұлмаласып
жаның ашып і манағы өзің сен біліп тұрсың ғой өзің
өнерлерің клиент көп болсын дами берсін о айтқаның келсін
мына біз жазбаймыз енді активный болмаймыз да енді біз бірақ баяғыдан бері тыңдарманбыз бізді де бір қонаққа шақырып қосаңыздар анау көрермендер арасынан
таксистердің атынан дейсің ғой да бір
сол жазғандар ғана келеді де активныйлар ше
енді досым сен жазбасаң сені қалай табамын мен еді
енді инстаграмыңда бармыз енді
жоқ кіріп кетіңіз қолыңызға бір балмұздағыңызды алып ақбибі бар ғой жұмыста
рахмет көп рахмет сау болыңыз
енді жаңағы талантты сындырмады ма деп отыр ы оның бір белгісі шығар бүгін ерген жоқ
жоқ негізі барлық жерге нұрпейіс те кеше чатта жазып отыр
і нұрпейіс жазады і ей әсет а самал екеуің барыңдар
сөзге шеберсіңдер ғой дейді де іхі сөзге шеберсіңдер
ерген жазып жіберіпті сонда менің тілім жоқ болған
сөйтіп әйтеуір енді жігіттерге айтыватырмын енді келісіп бір күн бір екеуіміз барайық
іхі мына жерде студияда енді төртеуіміз ғана отыратын орындық енді мына жерде
кішкентай болғаннан кейін жаңағы не болып тұр сол бір бір адамнан барайық сол ыңғайлы болар деп сол самалмен
кім шешті сонда сіздер төртеуіміз отырып сол бір чаттың іхі
ассалаумағалейкум жаке керемет заман тобының абайлаңыздар менің жолым әндерін күнде тыңдап рахаттанамын керемет сапалы сөзінің жаны бар жүрекке тиетін әндер ғой нағыз таланттар ғой дейді ой рахмет
ств арнасының көрермендері ренжіватыр саған неге
жоқ мен анау сізге қарап жұмыс жасап жатырмын да сен ақбибіге қарап жұмыс жасашы
жоқ мен камераға түсіріп ств дан көрсетіватқанынын білмеппін тіпті бар ғой
көріп отырмыз ыыы әсет бізге қарамайды ғой жоқ жоқ олай емес сәлем іхі
ассалаумағалейкум жасұлан дейді әсет постта жарияланған адамды тапты ма екен дейді
енді ағамыз ыыы шынымен де енді жанын беріп айтқаннан кейін енді маған сол күні мен оған мән бермеппін жалпы
ол инстаграмда бірталай адамдар маған анау біздерде манағы не істеп жіберген де отмечать етіп жіберген сол
и видеоға да келіватыр қаншама видео бір кеше соңғы кеше бүгіндікке әлі келген жоқ
еще есептесем бір елу алпыстай болып қалған екен
мен де соны жіберейін дедім де қойшы и барыватқан шығар деді бар иә келді ағамыз сол кенет ыыы аяқ астынан ыыы
иә сол қыздар шақырып осы ағамыздың бір киноға
ағамыздың сендердің әндеріңді орындағанның шеберлігі соншалық ы ахан сатаев ағамыз ы келсін келмесін томириске түсіретін болыпты ол кісіні
жоқ і бір киноға түсіретін болыпты сонымен қазір манағы келіссөздер жүргізіп манағы сөйлесіватыр екен
жалпы ағамыз өзі і комедия жанрында өмірде де комедия жанрында ойнап жүреді екен рөлдерді
отырыстардың гүлі дейсің ғой иә отырыста да былай жүргенде де жан жағын күлдіріп жүретін жарқын ағамыз екен өзі мхм
сәлем жасұлан жігіттерге тек мықты денсаулық отбасыларына амандық табыс тілеймін қазір біз жұмыста барлық қызметкерлер сіздерге барлық жақсылықты тілеп отыр дейді
стандарт сақтандыру компаниясы барлығы бірігіп бізді қарап отыр екен
сақтандыру компаниясына көп көп рахмет мхм
әсет қарабалин самал ермахан таңғы шоу жалғасуда
таңғы шоу
жұлдыз фм
әр адамның орны бір бөлек тағдырдың жолы қызық дерек
жақсылық жасай білші жүрегіңмен мейірім бәрінде болу керек
жердің жүзі шардай дөңгелек айналып соғар кезек келеді
өзіңнен бастасаң барлығында бүкіл әлем дәл солай өзгереді
өзгермесең сен барлығын бірдей көр өзіңдей
барлық адам тең сеніменен
заман ай заман ай уақытқа жетпес шамаң ай
адамдар адамдар мың құбыламыз баладай
заман ай заман ай өзгермесінші санаң ай
амал қыл адал бол ештеңеге де қарамай
бақтар мен тақтарға таласып бәсекелесіп жанжалдасып
қаншама адам жүр айналада армансыз мақсаттарсыз адасып
жүректерден жылу тарасып айналамыз қашан қарасып
күлейік жүрейік бұл өмірде бәріміз бір туғандай жарасып
өзгерме сен серт бер барлығын бірдей көр өзіңмен
барлық адам тең менімен сен
заман ай заман ай уақытқа жетпес шамаң ай
адамдар адамдар мың құбыламыз баладай
заман ай заман ай өзгермесінші санаң ай
амал қыл адал бол ештеңеге де қарамай
заман ай заман ай уақытқа жетпес шамаң ай
адамдар адамдар мың құбыламыз баладай оу
заман ай заман ай өзгермесінші санаң ай
амал қыл адал бол ештеңеге де қарамай
заман ай
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де әсет қарабалин самал ермахан бүгін бізде қонақта жалғастырамыз
ы жұлдыз фм мен оянамыз жаке сіздің дауысыңыз ұнап қалып осыдан екі жыл бұрын естіп қалып едім жаке қайда жүрсеңіз аман болыңыз ауырмаңыз ертең көріскенше дейді
уақыт та таяп қалыпты қонақтарға рахмет шынайы жауаптары үшін аман болыңыздар біз тілекшіміз тек дейді
енді і біраз тыңдармандар сәби бақыты деген әнді сұрап жатыр
өкінішке орай біз оны тыңдай алмаймыз себебі қазір біз қоштасамыз одан кейін заман тобы мен самал тобының орындауындағы бала шақтарым деген әннің тұсауы кесілетін болады
ақ арман жас болып аққан жанардан
сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған
аңсатқан жанды ақ арман жас болып аққан жанардан
сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған
қандай керемет ән тыңдай бергім келеді тыңдай бергім керемет күшті әсет қоныс құтты болсын дейді
сені ғана ойлайтын сен деп қана сайраймын менің жанымды ойлайтын махаббатым менің жақындашы маған сүйіп алайын дейді
не дейді құрсын
тағы да қайталап жіберіңізші десеңші
жоқ оксана деген қызға бір жігіт жазып отыр
сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған дейді мхм тамаша керемет дейді
енді сіздер қоштаспай тұрғанда самалдан да бір тыңдап жіберейікші депті самал
кімді тыңдаймыз дейді сізді тыңдаймыз
әсеттен қаласың ба деп жатыр саған
айтшы үлгересің үлгересің өзің
о махаббат де қосу алу шығарып салып тосып алу
о махаббат қуып алу бір көргеннен сүйіп қалу
жәудірейді бота көзің
күннен күнге жалғыз өзің нұрланып
о махаббат қосу алу шығарып салып тосып алу
о махаббат күйіп жану бір көргеннен сүйіп қалу
әсет қарабалин самал ермахан бүгін таңғы шоуда қонақта болды
қазір і заман тобы мен самал тобының орындауындағы бала шақтарым деген әнінің тұсауын кесеміз ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали
еліміз аман жұртымыз тыныш болсын рахмет
жұлдыз фм де таңғы шоу
есімде балалық күндер кешегі сағынтып жанымды самал еседі
уайымсыз достармен таңды қарсы алып кезіп жүрген көшені
асырсап алаңсыз ойнап күлгенім шуылдап бұзатын ауыл түндерін
мектептен қайтарда сүйкімді қызды шығарып салып жүргенім оу
бала бала бала бала шақтарым ай айтылмай қалған ерке сырларым ай
жүрегімде мәңгі сені сақтадым ай алтыннан қымбат менің жылдарым ай
бала бала бала бала шақтарым ай айтылмай қалған ерке сырларым ай жүрегімде